बांग्लादेशाक चौदशे मुसलमान लोक असिल्लेआं। थोई ईद व्होड्डा धोबाजियां मणोईतत तेंच बरोबर। दुर्गा पूजा व्होड्डले धोबाजियां हो लोक मणोईता। तोंच दिवाळी आनी छठ पूजा ह्या देशांत मणोईतत। हंगा लोक लुंगी आनी साड़ी नेस्तत तांचो संस्कृतिक। नाच म्हल्ल्यार बाऊल, कथक, भावैया तांचे। जेवण बिर्याणी, हिल्सा नुस्ते, मिठाई दोई आदि।